Aminay ato ley raha koa fa raha m- tsaratsara tsiro izy efa mety atao saosy avao, saosy voanjo, saosy voanio, saosy huitre, saosy- maromaro ley, koa fa raha efa mety saosy izy efa mety avao.